पक्षी अन्य सभी जानवरों की तरह अपनी सार्वभौमिक मूक भाषा का जरिया आपस मा संवाद करदिन। लेकिन वू हमारी तरह ही एक भौतिक दुनिया मा रंदिन ये वजह से वू आपस मा संवाद करना का वास्ता मौखिक रूप मा बोलणा की कोशिश करदिन। आमतौर पर पक्षियों मा मनुष्यों की तरह स्वरतंत्री नी होंदी। पक्षियों की आवाज सुंदर और सुखदाई होंदी। पर वा आवाज ऊंका वास्ता बातचीत करना कू एक माध्यम च।